x̱iꞌk nak ti puert kë puert nana izobma liëw lazu xnuse gialu saꞌnde bela kë segur o nak segur nap nëdu gialu sinda tiene que ziñal ldoꞌ mëꞌd liëw diꞌt zikë mëꞌd liëw nak mëꞌd liëw dzekna konda lëꞌ liëw zob dzekna lëꞌwu gial dzekna lëꞌma tedla lën yu dzekna gioꞌwdac̲h̲u boke lëꞌma udedla lën yu lëꞌ liëw lëꞌ zobla las las puert.